Maro zô karazagna akanjo, misy zô karazagna akanjo tsotra a, misy karazagna mihaja dia arakarakan'le toerana andiananô sy ny raha handeha atônô agnatovanô ananjy. Misy zô akanjo findesina mandeha mikotrana fogna dia misy findesina mamonjy fety, findesina mivavaka, misy ndreka le fatô andragno fogna.